<hesitation> Bgína alama a fnɓig foofe, wee gí yaa bâan ma bindúbadus biñaŋ ma anan luus. Alami he ga atéda, bâan bâ gina biyaaŧi ma. Ndi biyaana alama gudi ga a fnɓigim bâan ma, biãŋ bà yaaŧu de, alama he gige atédin bâan agabân ñin; Ndi bâtoona mo gboonje, anwotindi ngi bâan, bari btooti bâan beebi ngi bboonje, alama anan bâan ŧagde. Bango ma ntéyi, fmboonji fii tti gaadi mmegesi.